أنا ما أعرف أسبح سباحتي شكلها چدا سئ أحيانا أقدر أسبح بس ما عندي تنسيق أو قوه كافيه اااه أحس بالخوف من العمق دايما أقول لنفسي لازم أتعلم بس ما قد جربت أدرسها بكل چديه.